Ri rxe'xik ri qwi' chemo rxe'xik riq wi' rxe'xik ruk'jun xaab' ri xk'o k'o xaab'ki'b'anik chee ki'loq'ik ri qe wu uj achii chanim e rxe'xik ri qwi'kum nuch'ri qwi' noj ri ixoj más mroj, ke xétaj ke kwi'ri ixoq kum nmaq ke kwi'si jun ixoq nim ri rwi'nmaq taq laj wi'aj kun are ju 'q'us ri'jun ixoq nim rwi' nmaq ri rwi'em mroj kxe'taj qin ri rwi'kum kraaj txe'xelb'ik pu rwi' kopom chij ri rtza'm ri rwi' sicha'em knajtaj qin chu rxe'xik ri rwi' te kxe'taj ri rwi'rmal kkanjkeen k'chi' qatz pur kkirwik ri rwi' tek'chi' ta ya taq ya jroq txe'tjik i kir pch'oj k'chi'ri rwi' si qa xe'tlik ri wi'aj rwi'ixo kwaant tpoch'tjik rmal sicha ri xe'maj ri rwi'rech qal tkich wiik, recha qa patzwik ri wi'aaj arek'riil ri'kxe'xik y xuq ke rech qal tkmool chkop mo qane xtkol squk' xtk'ob' purwi'jun jun <hesitation> wnaq si qal txee'rwi' sicha'kxe'xik ri wi'aj rech kjosq'xik k'chi'riq wi'si achii mu ixoq txee ri rwi'rech utz e <hesitation> josq'moj josq'moj riij k'chi'josq'moj riij ri rwi'rech qa xtmol chkop i xuq ke k'o qe taq tz'iil xtelul rom ri xaab'are'riil kri'kxe'xik ri wi'aj.